الجهوة يا صاحبي دي مزاج بس زيها زي الشاي تمام، في التحضير يعني، بدل ما تحط الشاي في الكوباية هتحط الجهوة في الكنكة